जेस आउ कोकी घुमदे या यात्रा करदे जाओ। या आउ एकले ए। या औ जे कोई बसो दे जौ त। ते औ तिनुक एशो पुछदे कि काशी ए। कोके जाओ तुमे या तुम्हें कुके।